بالنسبة اللي المعتقد المهم هو لا ويحد يأذي اللاخ بكلمي ما حلوي ولا يعمل شي ما كويس حتى لو كان الشخص بحالة عصبي ، أحياناً شخص يحكي كلمي يجغح الشخص المقابيلو ويخلينو الليل كلتو ما ينام وهو عيفكر بهاي الكلمي ، ويجوز الشخص حكاها للكلمي بنيي سليمي.